الكلب الطبيعى يحتاج تقريبا <hesitation> ثلاثين دجيجه إلى ساعه تمارين يوميا بعض الكلاب إللى طاقتها عاليه ممكن تحتاج أكثر مثل الجرى أو اللعب فى الخارج التمارين مو بس مفيده للصحه البدنيه كمان بتساعد فى تفريغ الطاقه الزائده وتخلى الكلب سعيد و مستقر